woo amtaan gittahf wonni dhibb taaah akha tariafaa yaani khaan warrian Dhani ananen yedhen Sila gittah dhurah fudhedha maana gittah woanin dhadhun gittan yaani warri gargalchithi yaani bhitinen gargalchithi dhub gitatih irri cholea maana inamaa ghughurdha khulin warri dhoo gitah tumethaa dhub gitatih won amtanti won dhuranithimu